L'unica cösa che so in sciâ coltua de l'Aostralia a l'é quella in scî Mahori che son stæti 'na 'n'antiga popolaçion aostraliaña e ghe son ancon i seu discendenti che ancheu fan de danse, di balli rituali e tradiçionali